<hesitation> Mètre zany agnaran'iregny, fampiasà koa regny lafa manao <hesitation> ohatry hoe mandrafitsy na manjaitsy, refesy amin'igny zany mba hainao kokoa hoe zao refin'ity lafa <hesitation> hamboary de zao koa refin'ty.